Za zen̈y koa fa handeha hitendry raha man̈aina, raha tsy maintsy ianarako vôlohany zen̈y resaka sôlfà. Aviô aminjay kile kilen'ny <hesitation> misy amin'ny raha handeha hian̈arako zen̈y. Aia dô, re?